Aiwida kwaragh gole ghigha aujil gwadjgaft zanaghig kwara hahani ha wahalna hutegh sagzalkam gwadjgaft titnwa chacham rvi chagh titkwankwa wayarnighan gwadjgasfte wi angchaghbe ada zaghunika zaghunikan zaghkaga dghughusana ghiəu giəagh vgha chawainik yagdi yigagh gole va dumar chwi mbalduka hasta anga irich la. a da kwar chuchichka sagva aya wi əaugchaghba wizagh nacha vaəuga gharchga mbai hayau awirghuda kwarahau naiha wudchaghna ma. a ninghin kwandamu chkane dardara ghdivahana nglatak ghighe wanwe zgha aznada dghikada hznuhna da hnika nga titaghnada kwara kala ha hniva jijka inghudafta vjiraghnahsane nasani gwatanne tmitma ana titkwa ngatitaghnada kwara hava aya kiha gole ftkarsircha hpaəako kika skarwa acha baghikach wahala irich wahalsana hutuka kakarnacha hpəakuwa a gwadjgaft nahcha waraha baya mikghigh gole kda kwaraha ba gwadjgaft nguəaknagha danaghta baya wida wuraghda kwar gole chvimakdada acha bazil rvichkau damansan kna bazaghdugwar vrvee skau mda mani vghachandava baya bada mani hakurika nchkcha kwarikwar chbainagh kamcha chkancha kwarikwarcha dadnagh kamcha dahutwahal dughchanda kurna ana hutan makamda gharwis ndachaghda kuəile hazbajijicha kwarchitamau aiwida mblaghukakwara, hutika wahal makdadva znda hutika manchaghwe nasildadga wirewir Ghe nganadam daəighva vahaskaka kuyal kuyau to kwalchkasanau irich wahalsana hutakau kavjirwud batbatda zakdafe fchuka thabarta tauka matauka baya azamdasanda kwara gasinan kna azyakdafe irachnachnda baska kna gwadjgaft titkw chachama bgawud chacham hni kwara sghi dine sghidin hava aigama sghiftwi nachndachagh basghe yaudamda chagha rarra nga irich skne kwal managhistava indvachaghan kwindau manwiska aya baya nah mchichnda dandan gole nahmanwe nihiha tmarun kar ghighai nahana wura dagəi zakoncha vjir aiba gwadjgaft wujil ana manakikagh chkansana kwaraha kbakikagh tama manwe haz vjarghuce justada kwaraghdau skine gole aya fta kwayilkwai sirchagha ftawiba chagwayalda gwayath sihva gwagha manwe hazrvichagha vəikamta gole ghaghda mchani rviche aya kwinge acha wujilchan yahdau dadghuwa dnuge achaujilchan yahdau baighuwa dnuge changude dgnug baibaihuwa goliva acha yagdaya gwadjgaftsir manaya gasinan ghighsana kna ada gwalyal knasagha manwiyahau klachdafva vjirna kwara hau wanwe wiska chkanee baghna kwara hamma akakwara havva bgaghna tmarun kara manwinada wurakaghda kwara ha gole vjarghwa ba kwingkwa bagwadjgaft wujil yahmuri mura kachud ana iyal tamau manwi zuda nina huchuchamda laə chandau zalau ngaskina kwari zal kwara hava ngaghartha kwar hnichagh sagva kagiəa Zagh huwaya vjarhu sana kthagir zanva kthaghizanva zagh yigiva bigh kumiva ngaskina bighbanva kalwa dadghu sana zghuwaghcha dad ghuwa iyalwa chamagwinda magwka nughuwasha chachka chaka ghde to skinachaujilka bahamba zannaəa dadghuwa chara mchighba kachiyada mbaə laəchiyan fki tama manwizaghka giuəachag sana silsagchagh sanama <hesitation> gwadjgaft taəaghdile nga iricha ɓarana kwal pghaghista ɓazagh kda kwarkwara hava gama paghmaghi pgha əagha ada wiyahwiyah damanaghigur zanəa ghigh gur dgwadjgaft chgur zanghankwa azagh ndava ka kwadjgaft zaghdila cherem kazagh dila thaghsagtava to sirna daga selchagh gole nga titaghna kwara hava vjirche tamarumkar davgha chane kliklach nachalwa kalndargham asbita kaghzuza vjirghhuce rorora bthifthardag chkane unsagkna vrozza chkanek juwu juwa ka bthaya abaldu sauki tama zudtama aisirna kagh ana taghuwayu tangwai chkana ndɓa wiska kada zaghu aga balwida nɓawiska kada zaghu da uvala nɓawiske pəaghu yauwa sirna kagh giəu giəa chkane aiwighuda baldo ghigh kada wura kwaraha gole maniwzgha kuyahaivaha ghigha maniw zgha sirna kagh giəu giəa chkintama vjarthuwa ahaghka kwartrikwarankuvama datug ghara da tugsaga datugwi ghigh gole ngaskina blaghighka məiva kəakəa takiəa abasika kwalbasi Chka mak zalva wiyahska tusichwi skada makda kwardir kwaru sirankwad gwadjgaft chana vaskak ghiəau askaka giəa dga zgwanha tama naiwahalan giəamak zgwanha chimanika hankale vainika rvichka to daghila vgirchka kakataədu lachude dalge naina kwarakikwar laənanchak kwara ha kakataəduwa wahalkam da dghaida magha wahalba ngakalach skinada dakwal payaknichzalna ndavkaghva daidai titikwa a zugwanhana da zdaf zda wuda nakwara daidaya dagəi nich wiske maniwha azanda dagəi sanima ngaskida kuəad payarnichan ghuəighaiva annisva zdilzada kuəanjanda zdilza wuəagchagh mbaba skinacha wujil gwadjgaft zani kwara dajuvdikaghada giəaghaikaha aikada maghanniba ska kakambusnini wacharvichka sine giəa ghamdana ndazka ainahkamta atablak tunghi amdach dagnava sine agiɗa chamda to bainaghche ngakada magwarni la. ayin bainaghva magwarnika la. iyan dadud chkava magwarnika la. iyan mamudchkava kanaiwudchga mamudchka to ngalaənada maguwarnil kava wudaghda mamud sane blakselka vyakdele akagham aure agiəagh mda chviluwachamda ai wudaghga dadudma kablak sghaika vyak dele nganachlaə zaəndruzəava ha ayacha manikihakana gole dgharwa abazaghdoka yahchagh ayahchagh ma chanel chna daidaidava kizaghda kwara. Azdadnaghche iyaye chga dadnagha ngat wayakiva kasarghi saga kaəa kəa iyayech bainagha atwayakiva sarghi saga kaəka kəa to goli kakada ka manumanhakure kunah zəane konah bzane konah kihane to kaka mchani rvichka kaka gidaya mchim aure chka gole gama achkada mchim aurechka gole dadanai lifina manaki zala sirankwa tarngha zabchane kaghda azabava to ghag gole daicha nai laɗnacha maguwarnilkan vjir chka azud ndava chachkansake manakibainaghva kihana manika chkaneha azkandava ka gwadjgaft biri a ilmi a la zəa dafta dvacha vjire kavjirchkada tha. awa awi skarwa ana yigakdigh dwe nikcha ndalchagh kda yigakda yigakdi chagh chkaniba harkakda kwakwaraha nichghəascha basigha nich lahamɗula maniwska azudndava wani gur vjirga minminche ai chaghəasgurchi dahuwil ghuwa nikna kwarwud kwara ingagam ghɗaswudtavau anah kihakihanai manwiha chitawe kizgurda ju zgazguwa kna bayaghsir həiskunan sanau acha siyakau akaghdama siya vəaiksaniva amaguwakil amaguilkagh maka vjire achagamko achabzakau akaghdamaə bza vəiksaniva amagwakil gwadjgafta aisirni chkini giəaghmda mduniyaghamda chvinda chviluwaghmda tama zanzakaya kachkada dghida kwarnise sine wahalnada bakabane to bighftawika wahala azalghuwa askada kwara ngaivo